طبعا بحاول أصحح الأغلاط اللي سويتها كان مليان أغلاط صراحة، أول شي ما بخرب في الدايت حجي، بالتالي ما رح أزيد 2 كيلواللى زدتها، كمان كنت بذاكر أكثر لإختبار، الفيزياء النهائي وأشد حيلي عشان أجيب الدرجة الكاملة وأكون الأولى على الفصل. <hesitation> آخر شي بعدله هو إني أروح مع اختى زواج صاحبتها، لإني كنت جلتلها إني ما بروح لإني تعبانة، بس نمت مرة لأنها كانت مرة حلوة وفخمة. <noise>